Kene mamu farm nil suru sin- dia, su no ma, nigina, isie kgin, oyin kene fini, oyjn mana fimi, oyin faru fini oyi nile fini, oyi suru fini, oyin sundia fini. oyi suno ma fini, oyin nigina fini oyi si kene fini si mana fini si faru fini, sii nil fini, si suru fini, si sin- de finj si sunoma fini, si mi-gina fini si oyi fini